Tara ravate pa manung vinan, mep nung armarunge uti nge ka mena ken <hesitation> province, mep a ken lar lar. Aluaina ot a van pa miti utua moresby. Ake atua moresby tulo kalang, a latia no kalang ake atua, latia no kalang ap a re murmur a pakana irue. Akeke vovon ap arere i lar mep angir nalar kova. Aur kitikiti aran lar mep kiri takondo. Ailar a vanan ap a keke vovon ka atua. Atua tuk tar mila keke utuaka utuaka utuaka. tuk tar mo umbap inga di vakila di la pilai katuma ma pasipik geim. Ai asarere takondo, avan pa tua kuti, avan pa tua kuti, a ke atuma malas, ke atuma malas. Aia ininga nuknuk malet ivot. tara van katikutuaka niu ailan. Avan utuma john. J vaval akum pa me, atuai boat ai akum paono utua west coast. avot atua west coast, a kar i tar tur ilo pa mila vua kumbe atuai. Mila borbor atia, mila borbor atia, ai namur mila tama. Mila tama, mila kul atinama five kina. Lima na kina Mila kukul atia ma ges haus, ai are potei nandi, a pakana iken pa kaun dala kati. Ame la borbor atua tavula purpur, atua ma haus boi arua tavula purpur, pianua la borbor atinge rena mila a mila ingi lo di nangadi. Ai rakbong i marom, la kakil pa mila. Ilala lakum ma boat tar utua lihir? Ai la iong lavan, ilala la kum nakandi utuma kavieng? Ai mila iong lala mila tutuluai, ai mila mila akum rapa utuma, utua namatanai. Mila keung, mila lake atinge, lang lavan utua ka lihir? Mila, mila ke pa bas tar mila ambar nandi utua kavieng. Ai utua namata kavieng, utua konos tar mila pil atinge, tar mila keung pa ta boat tar mila wan nangandi utuaka. Mila vot atuma ma paraide mamarom, sarere sande a boat i redi tar ia wan utuka. Ai mila totokom tar, nono na ngaulu, ai mila ambar pa tuk utua simberi. Mila vot atua simberi ma sande, la atia ma lotu mila vot. Ai atiri nung maku, dala kovai kondi? Dala kondi simberi? Pi alar irue? Tatau. Alar irua? Mapua. Pi alaria ka? Bik tambar. Pi alar iaka? Bik tambar, pindala kondi tatau. dala kondi bik, simberi. ai mia wan pa vua ma haus boi, mila ke atia ma haus boi. tuk tar la lilikun ma lotu. Lavan utua, taem la lilikun ma lotu, la poropote mia tua, aila ravate mia mep mua numua ura bet ionge. A loklok ia borbor kati, apu va borbor a tinge, mua borbor meura bet na kur. Alalingen malet ma bua kur, atua lilivan ka ma tavula purpur, dia ot borbor ia liulivan ma tavula purpur. Kirta. kir mep pi borbor ovaka piu, ia ot a lilivan. Ai milake ke utuaka. ai anung maku iravate pauk a monomono atua, anung a maku kirua, ate na varavai atua, atua ma circuit, pinana ta gep kati, mula ravatei tar ia varavai. Ailar i hat kati mong ilar la lakaile a tok peles ma kakailai, la luk a buk tambu ma tok peles nangandi, ai lala kua ai butei a rarate ka nina ngir. Dalavan, mila van utua ai sande ma rakbong mila lotu. Ai lakondi, tare iova kambanga, tare ioma karu, lavan tar utinge ma pala lotu. Nila ning ka pala lotu a u. C. Aimila lotu irakbong. Atinge a lilivan di vana turae ono, i kor tuk utu piu mena simen kikil latur, tare iome lake. Ai a nuknuk kama kalao, o rait no patu no ve va pikire apang tari kuti. Ai mila. la van vua ai ai aninga bolik mitua simberi, irarate kapa la mep ame kiti mitua ma papar makurapau tena varavai mitua ma section bilur, kiti dala longorei tar ia varavai. I problem ka a tok peles kiri nunure i problem ka. Tok peles ma kakalai kiri nunurei, lia kakaila ma piua kuanua, pindala, dala kailei. Ua loklok ununure a kuanua ap uot lun ka kondi vakaila kium ono. Dalavan. Ai la tul tar ia vua ai alar nandi. Ai mitua ma gnir na keke makurapau anat na keke bilur ia tena varavai. Nung novi na natnat, nung novi na natnat aning itar. urua dia tar mat. nung lima kama la lun. Ai a rate papauk nangandi. aravate la nangadi, dala ke ruru dala a raring, dala araring Ivan vakakalai manum tokpeles, ia kakaila ma kuana, kirta rarate. ai la lakakailai manila tokpeles. ia viriti ma kuana. mila kakailai tuaka tuaka utuaka, la ripit a kakailai, ai alar kalou akoina, va vandekdek anila nurnur. Ai mila barau na niaring a voki mila araring utuaka, utuaka, utuaka, utuaka tuk irap a vaurua na kakailai, akakailai kauni, ea atare kondi tar lamata? Akailai ninge nila na tokpele la ripit na kakailai, la ripit na kakailai, a taem a longor taur alar ka, koina angir la tama takondo manum rarate kondi ma rakbong. Ai mila van nandi, amburu tar ma a rina tara luk i, a pakana tara vung a timono. Avung tar atim ap a sap- tim, ai namur mila ratep arate muri tuaka. Ataem a rate muri utuaka, larei nangadi, mep atare <noise> i la longori i, va bilak lilivan manumila lotu ai tua a kailai a varavai tuaka la kaile pa na kakailai. La nuk puku la tui tar nil nilaun tar a ngir vuna a ngir ot a ula pa. Latul tar la ap lavan, lavan, lavan, lavan, lavan tuk, ararate ia muri. Tuk tar mep a mutuaina akakailai mila vatung a kakailai, a tul tari tara ngir mitua ot simberi ai iot i kumbu bati ma niaring, ap a tare la rei nangadi mep, ararate nina ngir i volo. Abarmana itul tari, anatlik itul tari, a mama itul tari, a papa kaule itul tari ap arei nandi mep ararate i el lilikun male pala tar lake lilivan ma lilivan ma kine kati a lilivan ororo ung, pa avinot nina ngir pote dala. Ai ka ionge ap irap.